Bho mhenia, molue wina, iwina ni mhelue, ole mhe yarieba niye le, ole mheyari eba ni emhen ole mheya rieba ni emhen le eni iwinani erimhe rimegha khia, mhe kue yagbe ba gben yotor enoyohan wina nawe uwe luole edenawe yanmhigho uwe rie-ra, irimo gele ya lue-eni winani ooo me luemiwi nahi fo mhe nadho tugiome, meghi tugiomhe mhene yeniwina ni ya ghaleba, mhena dho yariokhhu mhe dho yaluebalu yokuo mhenaya lue bade ghe, ewe mhen mhanlue eniwina ni mho gha yamhi ghe sabolue bi boma lu, awe mhe mha lue eni winani mongha limhian ichain bhuge so erime na lue mhe iwina, uyime nagha riebanime iyan hia nadime yeke ga ena riahu ni mhe ni mhe yalue eni wina ni eniwina nia ole mhe yenia ole mhe ye lebakhianian Oleshie mel namie wel mel gha mie bho eso mel wel neya lue iwina mi wil an gha khian na ya lue iwina mi wil an gha khian na ya lue wina egiayenu wayana lue wina wamhana lue wina bhe giayena eghe ro nu wa yan yalue iwina eso ne damhehime egha khian eso nemhabhe damhe hime ebhe tito enadamhe hime nero ni wekuelen ukpe ha gba nu wel ya lue niwina ni kpo kpa ro nia nime lue wina owanre owo wanre okpia nor olueni wina fo ona dor oya bowa ogie va omhen motor omhon tor mel nor bhor lue iwina gio di wina male mebhe se achieve ebobhor se achieve ebo se achieve mel nor bhor gie no de ni male <hesitation> oleshie wel namie ebho nagha lu ghe khian wo yo wa be we winna ewe wo yo wa be we lue winna ewe he-o wil tomi wel enuwel yeno ode ro odima gha lughe khian bhi rio amio debhor wel naghele lue wina wil lewe ghe wo lue wina azekpeee oyan do gha lelele ele nuwel yan mie bhor ni Rie myuwe, agha ghowe, uwelkhran narie neruwe uwe airien yomhan, aiwe arieni eronihan iyimen miona uwe ghie men lue iwiren mugan mhon bhe beya nu mu lue mhon cos awe eyiyon uwiyan sabolueni wina ni oleshie mhe gha dagi ebho eso ughenoa ehin machine lega, elue emhin keke ohinyan gha tumen emhalegiyan riebhoda lo, <hesitation> amhan lebiya khain dekue bhodalo ole ghie obiyan na tume ebho eso ronia ekena mui inachi ne ekena hienlen egha hielen anyhow so we tamiiya laya lue iwina, esoro nebhede mhehor, esaro nebhe danmhe ho, eso ronemhan demhe hor, ene mhan damhe ho mor roni nue muyan fua enehedan mhe hor uwe riya laowo bhe inhme guele maiyan, meghan re lueniwi na fo irio eya gberame eye lua we ebi mhe lueyan he <hesitation> oleshie ese nabho ghilu ele na oghina ke ebodiahe, oghi mama mhebio doahe so ebekhinia Uwe himhe tenota na maho a asabor mien uwe lue iwina asobor mien uwe mhan lue iwina, bheni mhe yaguwe nia is like whebhe khian, ene mhan gbonia afekolue kerei-kere no uwi yagara <hesitation> enemhan laewinia ni emhanyi school osisi oleyanyan ghara and, oni yini, enol muen eya shiera obore, eyashi uye obore igiyan mhen te rinighoyi keke, eya dilo boyo, gagha mumi gho doya gbello gho omon ebera mhen gu gie, iye mhan gie iye mhan gie, ole shie obhiomen na ghe de uwi riobolele ogilodo <hesitation> obhiomon na gha de uwe mhana gbe lole-le ogha zekpe e ee, abhi otu nolahia gha le-le ego dogha ra esogha lue mhen nomhan gbe nekhiana bigho eno mhan nado kere we ebi otuyan luni emigha bhor obhe like onoya deboy an heya lue, and uwe na ghele riobohele we. Wel nasabo lele ebho bhi nia khian amie oselobua <hesitation> obha wanu-wel otah omusi herumhu nor wel so oleshie ana mie wel enemhan gbona afeko lue afeko lue wel gha feko gha kian wel gha lerumhu oselobua enagbonu meye wel yi- meh elinia wel yar yi mel herumhu nor mel egime riri se- hia nosenobua nor ri yobor nimel ebuwel riri riobor yi nia nor khie ghon-ghon giv wel wel gha ne- nerumhuni wel gha ne-nerumhuni wel ghai ze neruuu enosenobua nuwel so tie eghahiani eghi do <hesitation> herumhunor wel so ogha herumbu nor wel e yelua ruda oherumu nor wel ogha herumhunor-wel amie mhi nana tie wel awel ijan yona ya khu-emhosekobua ogha ewe wel del ooo okhor-khor wel del ooo emila wel del ooo we gha rio-tue wel gha so tue wei wo-selobun ebuwe- luni mel ni erumhu ni mel wo na de kede ni ghade ose ona mel ghi dor ya khue mhu- wel no selobua wel gha dirio ghalue oselobua gha lue-nuwel khian ofeko gha lue nuwel khian. Ofeko gha luenuwe-khian ofeko ghalve-nuwel khian ogha-eze iue nuwe ebhonebubu wel ghe oya dazighole ebhonebubu wel amhahe gioyo ebhole-bubu ghariale wel ghe akalolen then ota nor mhan supose ne yagho ta edor gha tar ebho mhan le wel oselobua nor yu wel olegha lue nemhini nuwel adoghu tio- a zen adogha tio-oso adogha tie mhi nor mhain sopse nor ya ta adogha tiole and wel na gele sabor dinia rio bor lele-bhe-nosenobua niya help- uwer oselobua okie gha riyobor nuwel oghai dor kere wel bhe nuwe gele ya mudia eni yobor ni odor lar famiiy oghai la familiy aghai la otu nagbon hia koya-tota then ebha weke dokere-wel ghe enefe ni ogha tugie ogha tugie ebha-wel yanu dọ- kere wel gha ghi family esonia. Era era era nor bera oseyereni khian oyereni khian ebhiele reni enan rainibenani sel runde oleni an ese oyobo mwenmbhen omui an mhon bhe naya muomon mhon eyowa be̱ elue wina elue emhi ropataki nadare oselobua nagele riobor yuwe yere np mata hpw ebelemi azen riri diahe eseno so riri diahe ebenelimhi en beriri diahe esabo fioba yu wel lo runda oselobua no yuwel amie wel eyun sabor gboselobua ule we eyansagbo gbuwel wel ghale wel eyansaborbo gho selobua wil leghe emhebe yanluwele ebi an riri yaplan ne esiyanriri ya lue he̱ emhebeyan luwele so irio-gha nor <hesitation>